Gny fomba fiketreha hany hitako hoe mi-intéresser anakay amin’ny kolontsay hafa zao ohatra hoe baka avaratry any reny. Reny miketriky pakopako reny zao tiàko ho hay, reny manao sahoaba reny koa zao tiàko. Ohatry koa zao hoe an-dafy any zao tiàko ho hay koa ny fomba fanamboarandreo pizza, tacos, reny manko tsisy aminay agny reny.